<hesitation> Misaotra anao zaho satria oh, tsy tsy aiko zay ataoko raha tsisy agnà ary kôa tsy teo koa anao zaho igny mety saiky naty, satria aretina mafy be igny tekeo foagna agnà na inogna na igniona raha nahazo zaho iny de takeo foagna agnao, de misaotra betsaka tamin'ny fisianao.